Ny amiko manokany aloha, gny resaky hoe asan'ny vinta ieo ieo avao igny fa ny amiko zany gny olo raiky la vô oe misy tanjona ka tiany ho tratrary ka mifônsy amin'igny tanjona tiany ho tratrary igny, tsy maintsy tafabôky avao iha amy fiainany, fa tsy miankina amin'ny hoe vintany; ko laha ohatsy zô zaho etoa ambony vita nefa zaho hirororo avao an-tragno ao, misy tanjona ho tratrariko tsy ho tratrako tanjonako igny.